אָה אָה פַלְוִיקַּאנְד כַּאנְפַדַּל נְخְרֶג מַלְרוּטִין דִּיַאל אֶלְחֻ'דְמָה וְנְעַיִש שְוּיַّا דִּיַאל אֶלְרָּחָה, מְרַאת כַּאנְמְשִי תְּלַאתָה מְעַא ṣְحָאבִי נְשְרְבּוּ אֻתַאי וְלָא קַהְוָה, נְהַדְרוּ פִּלְהֻדְרָה חְ'פִيفָה וּמְרַאת כַּאנְמְשִי לָא אֶלְטַּבִּיעָה בְּחַל אֶלְבַּחְר וְלָא אֶלְגְּבָּאל בַּש נְהַרְבּ מַלְصַּדَى דִּיַאל אֶלְמְדִינָה, אִי קִנְת עַיַּان כַּאנְפַדַּל נִبְקֶא פִּלְדַּאר וְנְרְתַּاح. אַה אַה נְתְפַרְג' פִּשִי פִּילְם זְוִין וְלָא נְקְרָא שִי كِتَاب, אַה נְعְטִי וַקְת לְנַפְסִי וּמִנְהּَا نְرְתַּاح מַלְאֶסْتֵرַار דִּיַאל סִימָאנָة כָּامְלָה.